Kalo budaya indonesia tuh banyak ye, jadi kalo betawi ada ondel-ondelnye, uniknye di betawi itu itu dia kalau ondel-ondel kan <hesitation> cuman apa sih kalau kayak kite orang-orangan bilangnya gitu ya jadi orang yang gerakin tuh ya tapi unik kan die bisa joget ada lagunya juga gitu kan yuk kite arak ondel-ondel yang kayak gitu tuh ye terus kalau misalnye kayak wayang golek gitu juga seru tuh nontonnya rame rame-rame itu dulu pernah tuh ngalamin wayang golek ya kan zamannya apa si pitruk ape gitu pernah nonton tuh lagi nonton gerimis hujan bubar gitu terus apa sih namanya kayak misalnye dari padang itu ya udah tuh tari piring pernah coba tuh dulu pernah tuh waktu zamannye di sekolah pernah sekolah juga gue dulu pernah sekolah sebenarnya sebelum dipecat sama guru pernah sekolah juga gue nari piring deh tu ye diajarin ya gimana gua ga diomelin orang piringnye pecah gw tebalikin <laughs> ya kan ada juga tuh kalau dari bapak tuh keluarga bapak tari saman tuh aceh waktu itu pernah suruh belajar suruh tari saman tapi kalau orang yang kagak bise nari saman <hesitation> capek capek banget kalau dari sana jadi kalau kita yang penting budaya apapun di indonesia ini kalau kita nikmatin semuanya emang bagus kok.